حسب رأي الحكومات لازم تلقى توازن بين ال <hesitation> النمو الاقتصادي وحماية البيئة، خاطر النمو الاقتصادي ماشي راه مهم باش يوفر معناته <hesitation> فرص عمل ويرتقي بمستوى المعيشة، لكن في نفس الوقت الحفاظ على البيئة يعني حاجة ضرورية برشا باش نخلي الواحد يحافظ على على الموارد الطبيعية و فهمان معتنها حياة صحية كيما نقولو للأجيال الجاية.